اول شي جرب بتعيد تشغيل الهاتف بالضغط على زر الباور لفترة طويلة اذا ما نفع تأكد ان البطارية مش فاضية وحاول تشبكه بالشاحن اذا الشاشة لا تزال ما تشتغل جرب تدخل وضع الإستعادة واذا كل هذا ما نفع يمكن تحتاج توديه لمحل صيانه